Pulpo reta Kalamar jare sepia jeivareta jaeko kua i yavaeteva tuisa va peguareta jaeko mar jei supe va pe kuape kua reta oikatuye ko jaereta kirai omovambio ipire ipuere vaera jaereta opivaera okaruretavaera ani oñemi baera iru mbae va reta gui